Si m'amüzu propi u chila perché a m'fa sempre ri-i e al e divertent giué ënsema a chila e co andé a spas cun nostri can e fe d'bele pasegiade e giué a le carte e co mangé ënsema